كانت هتكون القدرة على الشفاء علشان اخفف معاناة وألم ناس كتير من الفقرا والتعبانين اللي مش قادرين يستريحو كنت هنقذ أرواح كتير وأحسن حياة ناس كتير جدا عندها أمراض مزمنة وعندها مشاكل مش قادرة تعيش بيها وكنت هوفر الراحة النفسية لكتير من العيانين